Sohõ da i ne hiŋkuna suba i ma ne hiŋkuna no Jumaa toh ni di barfo a basi nda i ma ne hiŋkuna Jumaa ɲga ma koy ka ɲga darbay ɲumay, ka ɲuna ka hinse ba izeno yaŋ no ni se darbayay ma ni ɲuna ka hinse, ka yandi. Ni di hiŋkuna Jumaa no, toh barfoyaŋ mo haŋkaŋ a ga guna, ɲga baasi nda Jumaa ɲga wo day idunya haro no a daŋ ɲga bina ra naŋkaŋ a di dama kulu a ma koy a basi nda Jumaa. Toh ay mo da ay di Jumaa no ga ka ya, ay wo ba cino ra no ay ga ay si haikulu te kala ay gane, suba hiŋkuna Jumaa no nan i ma koy kate haŋkaŋ ir ga te ka koy Jumaa do zama hiŋkuna lokaco, lokaci kayna no manci naŋkaŋ ni ga ne ni ma koy naŋgu fo no ka sobay ka te haŋkaŋ ni di dama zaaro foyando. Amma za kaŋ ni bay Jumaa no, toh ma kookari ka soola hala Jumaa lokaco ga toh kulu i ma ne ɲga go a ra naŋ jiŋgaray do toh kookari ka soola hala Jumaa lokaco ga toh kulu i ma ne ni go ara nan jiŋgaray do ka gwaro hala alfaga ga ka. Ma'ma haŋkaŋ i go no ci, ni ma du sufuray. Tob barfoyaŋ mo a basi nda Jumaa, barfo kala da i ne Jumaa lokaco ne ga ka yaa ga a ma ne ɲga ga koy Jumaa do. Ɲga ga tun kay ka koy, alfaga ka ga ama ne ɲga ma koy ni di a man ma haikulu, ni di wadin mo manci teera no kaarum koy za da hinay ma ma haŋkaŋ goono tey ni di ni ga ma ni haŋga se ni ga koy jine ka ci barfo se ni mo ni ma'ma barfoyaŋ mo ma ton-ton.